نعم الفن يحسن المجتمع واجد، لأنه يعبر عن مشاعر الناس، ويشجعهم على التفكير والتعبير عن أنفسهم، الفن يمكن يكون وسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي، <hesitation> الفن عادي يعتبر حتى على هواية وننموا فيه من خلالها هواية الأفراد إللي يهتمون من جانب الفن <hesitation> واجد، ونحببه فيه ناس ثانية إن هي تعبر عن مشاعرها بهالطريقة.